O certu se ndiejën dullurin ghrastat, ghrastat gjërgjish ndiejën, buj kunt se u kam një ghrast çë vete te u psicologu, vete te u psicologu, paguan quaranta euru te java përçë ndihet se flet… flet çë ka ngë janë të mira, të bukura e allura vete… vete ja rrëfien duturisës.